أول شي تأكد إن الضو جيد. يعني حاول تلتقط الصورة في مكان مضوي أو تحت ضوء الشمس. بعدين، خلي الشخص يوقف في وضع مريح ويبتسم, استخدم زاوية مناسبة, يعني حاول تصور من مستوى العين, عشان الصورة تطلع أفضل, بعدين، تأكد أن الخلفية ما تشوش الصورة, وأخيرا، خذ أكثر من لقطة بهالطريقة تضمن إن واحدة تطلع زينة.